<hesitation> Ho agnahy manokany zany arakarake tanzona io, arakaraky objectif tratrarinao, raha ohatry ka zany hoe mila relation zany e gn'asaninao, da sara lo i magnany i karazany namagny, satria mba afaky mivelatra anao, hoe iry mahita hevitry, iry a koa zao, fa raha ohatra ka hanisika koa gn'ame resaky fiaignany magnokany zany izy, sy sara i mana an'i namagny marobe satria lasa miditra ame sy tokony hidirany avao koa refa tafahoatra loatry.